Koa fômbafômban-drô Rosia àby iô ndraiky, volan̈iny, ny haiko <hesitation> lera taon̈o vaovaon-drô koa zen̈y ten̈a anisan̈y raha maventy amin-drô zen̈y ze. Avô paky, mankalaza paka koa zen̈y irô. <hesitation> Abaka eo koa irô ze malaza amy fampiantranoana zen̈y. Tia tia mandray vahiny zen̈y irô. Ary malaza amy zen̈y koa irô.